Ēfara inja afafaas arayo wañumé imbi éfara éfaas arayo nogonogoor nang bakuré baan aw ukuur yo mé. Éni ukuur yo ékuur yara étéék, bat éhaŋihi baré éni ukuur yo ékuur yaan umiré éni upurul bujoom nuséén yo écoho, nunaak jaraam éwato baan écé étiiŋ nuséén yo écoho, éfara yayu fang béjoow kun jaraam piyo taan inja usén yo mé éni éwato yayu étiiŋ yo béjool inja éyuhoto. Yoomé ah injé éwatohoom janja gusénaam mé icoho étiŋé naak nijoow bo to miin inaak. Yo écimé éfara tahé inja apuléén mé aan haan umimé ha kurool mé. Yo écimé éfara arafohut dé, naluhululho may. Yo écimé uhankénal nukaraal sifara jak marok énukuréén néni ukurool jak yo faan nayo béhaŋi, béhaŋi to yang yayu bu gapulo to yang yayu, lét alé lét anafaan.